أول شي راح إبدأ كلامي بثقة وأظهر إهتمامي بالشغل وبالشركة، مثلا أقول السلام عليكم أول شي أحب أشكركم على الفرصة هذي، بالعمل الجاد والتطوير المستمر، عندي خبرة في هذا المجال، بحب يشتغل في بيئة تعزز الإبداع والعمل الجماعي، دايما تعلم أشياء جديدة وأطور من نفسي عشان أقدم أفضل ما عندي للشركة، صراحة سمعت كتير عن شركتكم ونجاحها في هذا المجال، وأتمنى ،كون جزء منها.